དྷ་རིང་ང་ལེངས་གཡས་བཅུ་ལོ་མ་ལེས་ཡ་གརུ་ཁབ་ཁུར་གྱི་རིག་གཟུང་ཐང་དོལེ་སྐུད་ལོ་ཤུ་དོ དིན། ཏརི་འདུས་ཁྲོམ་ཁོང་གི་བརྩེ་་རིག་གཟུང་དིན་ནནེ་མ་ལེ་ལེགས་ཀོན་དང་ཨོ་ནི་ཟྱས་ཀྱང་གྲོངས་གྲོངས་ཀྱི་མི་སྟངས་གྲོངས་ཡག་ནག་མི་དི་ཡེ་སིན། དི་ལེཡ་འབུལེ་མང་ཚེ་ཞིག་ནི་བཀང་ཁྱབམ་ལེྷ་ལེན་དག་བག་བསིན་དུཁ་། དི་ལེ་གཞན་ཡང་ཁྲོན་གི་ཨུབ་བཏྲི་ཀྱེ་འོི་ཀ་མད་ཨད་ལག་འུཡག་པའི་ལེ་ཏིན་མང་བག་བསིན་པའི་ནི་བག་བསིན། དི་ཁོང་གི་མེས་ཀྱེ་གྲོག་མེར་ནི་མགོསྟངས་ཞིག་ནི་སིག་ཤེས་ཚན་རིན་སི་ག་དྲོན་སྐྱེས་གྲོངས་དྷྲར་མིང་ཏོག་པའི་ཙོད་ཀྲུད་ན་མེ་འགས་ཡང་ལུ་བརྒྱླ་པོའི་གླ་སྐུ་། དི་ས་བག་འོས་གསྟན་གཞན་ཀྱེ་སྐྱེལ་སྐིེ་ཇུ་སྟོག་སྐིེ་ཀྲི་ཀྱེ་ཇིང་ཚེ་སྐྱེོའི་མགྲོུག་པའི་སུག་སོག་བདཀས་སྒྲོག་དུག་།